في يوم من الأيام، عثرت أميرة على خريطة غامضة تقود إلى كنز مخفي في غابة مظلمة. قررت أن تذهب في مغامرة لاكتشافه، وأخذت خادمها، وركبت حصانها الأبيض، <hesitation> في الغابة. كانت الخريطة تحتوي على أدلة مخفية <hesitation> بين الصخور. وبعد ساعات من البحث، وصلت إلى مكان مظلم، وظهر أمامها وحش ضخم، حارس الكنز. لكن الأميرة لم تخاف، بل تقدمت نحوه، وأخبرته بأنها تبحث عن الحقيقة.